اللّغات اللّي أنا بعرف احكيا وبفهما هنّي لُغتين: العربي طبعاً لإنّو أنا أصلي عربيّة لبنانيّة، وال English لإنّو كان النّظام التّعليمي بالمدرسة وبالجّامعة كلّو English و American. فا هول اللّغتين اللّي أنا بعرف إحكيُن. العربي هوّ شي مُكتسب من الأهل، من المُجتمع، من المدرسة، لإنّو خلقت بي بيئة عربيّة وكلّو بيحكي عربي، فا طبعاً لُغتي العربيّة كتير مُمتازة بحكي بي طريئة واضحة، بكتُب بي طريئة واضحة، بئرا بي طريئة واضحة. أمّا بالنّسبة للُّغة الإنجليزية هي لغة <hesitation> تعلّمتا بالمدرسة <hesitation> بلّشنا نتعلّما. هلأ أهلي ما كانوا يحكوا معي إنجليزي أنا وزغيره فا ما كنت أعرف إنجليزي أبل ما فوت عالمدرسة، لمّا فتت على المدرسة بلّشت اكتسب هيدي اللّغة شوي شوي. <hesitation> طبعاً هيّ مع الوقت بتتحسّن. ولا صّراحة أنا نِظامي بالمدرسة ما كان كتير قوي بال English بال <hesitation> الإنغ- الإنجليزي، فا حسّيت هيدا الشّي إوي عندي بالجّامعة، أنا درست بي جامعة أمريكيّة فا كان كل المعلمات يحكوا إنجليزي كل الوقت، ال accent أو ال- اللّهجة تاعيتُن كتير واضحة كتير سلسة تلقطيا بسرعة. <hesitation> فا أنا لقطت اللّهجة، ولقطت الكلمات والمصطلحات، وتعلّمت طريقة ال- <hesitation> الئراية المزبوطة. يعني كنت أكيد إئرا واحكي إنجليزي أبل.